Nimaxɛsɛ fʋnʋ ɛkʋyɛ wani atami ɛlʋtɛ nalɛnɛ bʋakʋ yayɛ ɛkʋyɛ kumakutsu kɛ ɛtʋse alo kɔma kʋtʋke ikpa nimaxa nʋ tɛdiɛ ava mɛ afɔyɛ ɛkʋta idikadi kafɔ yɛkʋa kɛyɛ ɛkʋyɛ kɔmaka nafɔ dʋlʋ kɔme yadʋ yɛ ʋfʋa ɔyaxa nɔvɛa mɛ yadʋtʋ yɛkʋ kɔma dʋlʋ idisena mɛ atsiyɛ ɛkʋɛ bʋakʋ ɔnadʋlʋ dʋ ɛkayɛ ɛkʋyɛ kadʋ lʋ bayɛ bʋakʋ avlɛ kalea makutu kayi ɛtʋ namakʋ bese ɔmakʋtʋ bakʋ ʋbi bene faa mɛ <hesitation> nimayɔ mʋ <hesitation> aklatɛ <hesitation> itsʋwʋ tatʋ itsʋ wani akɔnaka ɔlʋlʋ ayɛtʋse bʋa mʋ ɛkayɛ ɛkuyɛ bʋakʋ ɔmabʋɛ yanixla amʋnʋ <hesitation> fasɔdi nadʋ ayikɛ kɛkayɛ nʋ tafɔyɛ kɛ ma kʋ tala mɛ akɔnaka nʋ ʋbui makutu babakɛ ɛtsɛ.